<hesitation> A ma niɛn ma mudarasi. Dili graha Dege dee Omo rɔn emin si kara moto si kar so tara orɔk de jamge ha̰y maʃalad bande jangə marə wayd nazim <hesitation> nɔm gal fasolo inti ten lazəm awolom be awolo bɔŋi ka ka tey gi nen dee ɓe <hesitation> deti gara garak ɓey gara in tenen <hesitation> awol ka kayrege <hesitation> gəra sindi zaman gəra a keyndi andron. Daari ɗokum toɗje ʃeben aʃan tə sahad kəm badan gal Taw be naŋ məti bata lazim kəmjaŋ ya̰ hadad kə ya̰ po ləl gə nen hadad karag jahis taten baden nen mam mor madraski yani daiman adəd a naŋ mə adəd dəg- dəg tri garaŋ haraŋ ko yani ziada min kamsi ziadi min si muy dekin awsi sili nen kayeraŋ nə mə taage lazim gḛ tə ɔr ri be kə koriʒe kahereŋ yani tris kay di- di ayin dani də ku mbaji dan de- de njaŋ ini əndiŋ de njaŋ bənjaŋ dayin ulazim koo tar yini dana ɗeg baden to orbe. Ɗen ko ɔri fugəd, gəra indi boru kabir kəndre naŋ higi i tənən po̰yḭ kiri dan tag jaŋ ya̰ wo lawim kə kondo bali aʃan hadad kəndani danə borow gote to̰ŋ or də gəray do̰ fam gə deyig ŋgəd taan tərə ɔr yu ahad teyŋa dəg barow nə təŋ i əndrəŋ dey inti yani saadən se yelked maala u kət zəkto hadatiŋ lazi kene o ɓəd hadad kiyan hadad kiyan aʃan tə səhad gəsə gəra inti sahad kə sekef du wasal ko Hori nen naŋgi ŋgiti. Kef naŋge nen ŋgeren. Ŋgeren ɓoŋgi, hoʒen kondə bad ya̰, wa kadad o keti. Aʃan hada fi njidanen, ndoŋgo sal ko koriŋ ndin. Al kenderaŋ ḛ toŋgo sa karaŋge. Lazim nden kondə bali nda ndag. Aʃan ka hadad ko kori. Ko koriŋ ndete nderaŋg nde nə tə nderaŋg. Lazim kondə bali, lanon balili danen, wala sa hade ute nanen ndoŋ. Ɓisi, aʃan bin sa muynen, ŋgal fasɔd tə lazim dayman mo̰ sa muyne ŋgal fasɔd. Ŋgal sa muynen kulu yɔm. Yani ŋgal yo po̰ dezim zim bismilay ba dar ŋgal keratə, tin dazim. Mi sa sili nama sa sika rɔyɔnen. Utu ŋgal gəra hintə. Wa sa silinen min sa silinen bada haraheŋ, aw wal ndete gəra haraŋ nen lazim, korog gəra hine o lazimi. Yani kɔr jaraŋ fene rewo moto aʃan kaba, ɓaw mbenen jay kə ɓa. Bahar kuru ge, lazim uru koori ne aʃan, uru koori ne aʃan gaha dat kəraŋga. Nen ŋgera inti. Bade in o pedi tri nde naŋ kə zate kew, keroj ɔr ɓenen, lazim kɔr. Gera hindi baru kal kondoraŋ nen, toderaŋ. Hoŋ hadad kə ya̰, Ɗeg baru kuɗi kendraŋ ha. Yane sa silinen sareen. Sam huy ŋgal, ɓe gəra inte redi. Sare ndɛl, ŋgal ŋgoti nde de, dɔ wandaraŋ o ndiginen. Saroy kuy ziada yani tor kol maroy ɗiya ndə kin. Edri gara naŋ nen ta abrikol kulu yom nə lazzim kə sa hatine keneb sahad dihad. Saha tinen zihad maroy a gal le ʃei. Woɲoko sa sili sarata lo to a sal kiŋ malo hini inti. Aʃan na mbədə lazim ka hadad kə saha zene. De ke zendeɲ ya̰, naŋgə tene in ʃala.